डिसेम्बर महिना चहर जाइए न त हमे न पैसा सब गोटाए लगैसी की त काहेला त डिसेम्बर महिना मे हमर बर्थडे बा डिसेम्बर महिना चहरते हमर संगघतीया सब कथी कहैये। येकर त बर्थडे हौ न महिना मे येकरा सेत पार्टी लेबौ उहेला न हमरा न पैसा गोटाए के परैए आ पैसा ना गोटाम त ओकनीके पार्टी मांगी त हम कहासे देहम । त ओहीलान डिसेम्बर महिना मे न हम बारा खुस रहैसी कहासे त हमर बर्थडे बा तब जाके न जैसे जैसे दिनबा कटैए तैसै तैसै हम पैसा गोटैते जाइसी गोटैते जाइसी आ पैसा औसा गोटा लेइसीइ न । त जौन दिन हमर बर्थडे रहैए उ दिनका हमेन ओकनीके पार्टी ओटी देदैसी की आ आ माने बहुत जना के डिसेम्बर मे बर्थडे रहैसै। सपेसली मतलब हमरा न खुब मन परैये डिसेम्बर महिना की काहेसे त उत हमर बर्थडे के महिना बाटे न हमर जन्मदिन के महिना बाटे। त ओहीसे न हमे पैसा औसा गोटा लेल रहैसी त सब जना आइए हमरा घरे त हम ओकनीके पार्टी देदैसी केक काटैसी खुब हमनी के न साफ खुब मनोरञ्जन करैसी, खुब खाइसी, खुब नचैसी, हरेक चिज करैसी। त हमर ममीयो ना रोकैए ओहीसे न हमरा न सब जना न‌ डिसेम्बर कुउइन कहैए कहैत रहल तब तब जाके न हमे न उ महिना बा एकदम रूकल रहैसी। जब बित जाइए न फेन आन सालके डिसेम्बर महिना ला रूकल रहैसी आ धिरे धिरे न पैसा सब गोटाइत रहैसी कहासे हमरा त उमे बर्थडे पार्टी देबेके रहैए। आ ना देमन त ओकनीके कहैए हमनी बेजी खालेल आ अपना बेजी ना दिए ओहिसेन हमरा न डिसेम्बर महिना न हमरा बारा मन परैये ।